<noise> burung mamiho wanane maa mangese mangale tuhotuhong kayu, pamiho mangase su pangapanganu pun kayu, makuto mali mangese suane su sutampa mengese suwano mengese men are'nu aye mangese lumompu tumulak manilo apato kanie mengese.